أنا نحب نوخر مئتين عمري ما نقدم إذا چيل هاذا إذا مستقبل سا تسمع كان في الكلام ماا يمشوم ويقولو فيه و يا أخويا عطيني نوخر ميتين عام ولا حتى أكثرأخويا أحسن أحسن عيش تقبل يا حسره على عيشه توا كا ياحسره علينا و على ربايتنا و كينا نحترمو الكبير.